Ina n ii mari ren mee maz kana pe zorra ullel ni unak pa na gən zura ullel waiziz nok koor rababaz za bonze káá nezi gbəziz ya sə doo sa bonge masa gən zur ra ullel waiziz uzi gbəziz noka riik mari wanka a gəg wuza a mee men amo neziya mo woms sa zuk as dəka zur dəsəka zur pipa gənun zur mol mo ma mo unani pa ingé kaa ko mona re or kiim elə or gamta i esa eti ina esa ar gbant pa ka re no pa gbən ara topak rə. Nok iya naa nas ai ina za i dook bonge uma nuum nem dəgəm ara akrə sə mona re mona gbate ora i doosak pa gə ina zaa ina bonge ara ak tona pa is za irə tiisa bélk muka dəssa zar pi.